Mbô hampahe zaza, ôhatra hahandro karakara mahay anaran’ny raha aby atôko amy hanigny re zaigny i, ôhatra mande bazary karaha izy ndesintegna re, karaha antôdy ôhatra karôty zaigny eh, antôdy pomme de terre zaigny edy e. antegna amzay kô ôhatra tonga andragno amzay ahandro izy igny, ambara azy, avia hely edy anà azafady ety, ambara aminje karaha antôdy ôhatra ahandro oh rô za ake tô e, menaka ampandivezigna alôha. Ampianarigna azy zaigny raha jiaby e. mananje ny ahaizan’ny zaza mahandro ave.